Bootinii ak ishin bisaar ijaamt, ak ishin midaasa kabd sun. ak ishin midaasa kabd sun sheepu ishian sun dandeete bisan hinlilimtu. ak ishin midaasa kabd sun hanfaleamu hiulfaati ak ishin bisaar hijeemt. bisanii ak ishin midaasa kabd sunt bisaar ijeemsisaa dandeete hinlilimtu, ak ishin lilimtuyu hinkabdu maana akas midaasa kabdi